Zwakah ke bah, hana tuthual a ginau a garwawe na gwallan zikah anye nah. Ar na tutha ganwe na gwala zikah anye nyina yi minyau. Daka ke a zah ar na turetha na gwathil ein zikah a minyo nyina, minyawa, ein kwamnyaka hanah yuwa muna dah, ye hana minyowamma dah hana birkau, ein kaliwa, ma shiger ma nywa minyawa kaliwada, ar ma gwebe kauha naba zah nahakweh na ha sar dah, ma fah shi minyawa hana wu zwaha naha sar, naha sar, naha sar chiwa na wub nahakweh nahakwe nahakwe chiwa a wa nkaliwa chiwa mafide na am wu ein han wur naha sar naha sar ma fah hana wur ein yerahha, chiwa a wah na hab junah ne junah. Menyo na zeeke beke boo ma hanah menyo de mahana dakah dakah ki dakah genou, kam kelau-kelau ,menyawa nyinaye daka geno kelau-kelau, beke boo, ba wo ba birdah mah habah ma ma swaba shiha za mab zirah nyina mawura, ma nyimda kwabo, ma yikenah ma swara chinah eing kutha a gwala menyo na. Nyina beke eing bah ana turah tha nya na tutha zeke menyo wane-wane beke bo minyawa hana birko minyawa hana birko kuma hana kubtha susartha choo ayah dab-dab ein. A hallawa muthamela dah mah hab minyode kwabe, kwabya ma feede ma hab minyo de yureyah, balah na nyine mo shoo ma shwa shibathah fimunyi a dimu nyidah, ma hab minyo de zire nyinah mawura, ma zire de nyimde kwabowah ar ma zude ba bwanda mumdir thatee nyine kwanthee a fimah mo shoo a dawum ma hab minyau wamna ma zere kasurah nah. Beke be eing bah a dau nah nu thamka a minyau wane-wane, nane tu ta minyawa naziki wane-wane bike bah amna a dau nyima anah na dau minyawa hana nyinah shoo. Hana momdirtha anah be tee a dou ar a dake ar ana minyo eing gubah aye ayura kam juka, nyinah ya eing ma kurah minyona, ar eing kwa a eing ye zede habu sai ma yu mah zere kwahnyi halaun dega. Mah bwabi shoo, ziki nija'a nam nigi shoo, a mwara ein dikah. Zuwa halau yawe a wurana a wah eing dikah. Eing yergah a minyawa hagana bo be yu be zere galinah halau be kuteriwa ba bo gwariga ga, a shoo ba yergah minyawa a sho eing dika mah yergah shoo mah gubah sho eing dika, kumah na tuthah bala nyina meltana layi le hana than nah dah yah eing mah wamda zee ma kurah nah, kutu dama hana yikin na eing zekah bekimbe yirye hana suna na. Ar Mah wama zwintha taye ma zah makuwa ya eing ma suna'a na. Ar ma wama zwintha taye mah zamah kuwah ya eing su..u.. ma surna'a na am dawa ma fah farnuwa yeh bandah we kutha... Mah hab minyo de bee beke boo beke boo mumdirtha tee afem nah. zwintathaye ma zir zizi kuwah yah eing ma sur kwamla ko ma sur gulumha, ko masur foun bwambur'a ko nam sur kwam junlah na, na kimnahnam. Hana yurah gananu uh uh zwintha thaye framahyina a munah a dake ayi minyawa kutha han frama yina a amuna bekem bo ham kubtha susartha aya a eing mwamdirtha a framna.